morlulum kuja ni wa morla kuja onsa monafti tadu osi kuja oidi morla, ola wa dum hande renjamga je jabata adin ta morla ojumma nuhirlata veju le makoh nundum morlata